डर इ डर सब्द बा न सब जाना हमनीके जीवनमे एक न एक चोटी अनुभव कैलिही होम । इ डर बाटे न त एक्रा केहु न देखेसकैये एक्रा नापे न सकैये लेकिन एक्रा हमनीके महसूस करे सकैसी । आब इ डर सबके रहैये जीवनमे, एक्रा न निमन <hesitation> नोक्रि मिली उके डर रहैये, त केहु इ जाचमे फेल होजाम त उके डर रहैये । केहु जीवनमे निमन न करेसकम ओकर डर रहैये । डर कहेवाला चिज सबमे रहैये । आ इ डरसे हमनीके भागेके न चाही, जथीसे हमनीके डेराइसी ओक्राके हमनीके सामनेसे डटके ओक्रासे मुकाब्ला करेके चाही । आब जैसे कि हमरा कथीसे डर लगैये जैसे कि टेलचट्हा होगेल, आ टेलचट्हासे त डर न लगैये लेकिन हमरा घिन लगैये । आब जैसे सांप सब होगेल इसबसे डर लगैये, आरों जैसे कि आब हमनीके आचानक हमनीके आगारी हत्ती आजै कौनो जंगली जनावर आजाइ त उसबसे डर लागि कि न लागि, त उसब डर होगेल । त इहे बात बा डर सबके रहैये । आब केक्रो कथीसे डेराइये त केक्रो कथीसे डेराइये । आब जैसे कि हमरा उइहे सांपसे डर लगैये । त केक्रो ओक्रो सांपसे डर न लगैत होइ, आब जैसे केक्रो आब हमनीके मोटरसाइकल चलाइसी त हमनीके दुर्घटना न होजाओ उके डर रहैये । जैसे केहु आब प्लेनसे कहबो जाइता त एकर प्लेनके दुर्घटना न होजाओ उके डर रही केक्रो त इहे सब रहैये डरके बारेमे । आ डर बाटे त हमनीके आगारी बढैसि । आब हमनिके कुछो चिजके डर रही तब न हमनीके उ काम करम, जैसे कि जाचमे <hesitation> पास होएके चाही फेल होएके डर बा तभिए न हमनीके पढैसि ।